Pues in ne nik ita in tototsitsin kuak ki chihuaske ni nido tlaololotinemi de zacatsitsin cololotinemi niki kuika seki kuatsitsin tlen kasi maka hasta nailo niki ki tlalia ompa kuak xic tlaliske ni huevotin yic machilia tlaliske ni huevotin xic chichihua yi pehui chichihua huan chihua kan tlakuahuake maka hasta ipan mili niki kin chihua sepa o nik itak oc chile san ipan se chochokotzin mili oc chike ni nido pero in coatl san luego oc kuato in ni huevotin huan tototsitsin ako mo pachoa kuak inkon panoa yi yahue huan niki yahue chihuatihue kan ke tlacoyoktsitsin niki ompa mo chichihuilia niki nik kita maka kuak tlacha yo tlachake yo patlanke ni konehuan yeka yik yayahue yeka ompa yi xixini ompa ni nido yi huetsi o kuak tlacha amo yek chihua ni nido maka huetsi ni huevotsitsin huan ni konehuan niki maka huetsi seki piome niki mo chichihuilia mo totonia totonia niki ni huevotin ompa ke i ninidotsinnniki ki chichihua in pio huan kuatlan pues niki kate ocachi huehuei in aguilatin niki mo chichihuilia ika kuanme ika xihuitl kuak yik tlalia niki ni huevotin para ompa kipiaske ni konehuan Pues in yolkatsitsin den kate itek in atl más den i ni kin ixmati seki itoka ballenatin nonke nen huehuei yo nik kiitak ipan tele inkon yatinemi nen huehuei tlapoa nin kamak huan kin nenkua ocseki nen miek incon nen miek kinkua in michin yatinemi itek in atl maka yatinemi de nen mieke le ocseki mo chantia oksekan pero in yehuan niki yatinemi de ixmieke huan kuak kiahui nikan kuak o ni katka ni chochokotzin kuak o kiahuia o nen hueyaya in antepopolokame in nonke ot tocaya yin ranatin yo tlatlakatia nonke nen tsetsekuintinemi huan niki ke mo kuikatia tsekuini tlapoa nin kamak huan ni nenepil kikua ocseki yolkame de chokotzitzin huan niki hueya seki ocuilinme niki in nonke tlacha amo ki pía ni huesos san inkon yatinemi mo nen olinitinemi in non ka kan yo kia inkon ke nen tlatlakati niki huan kate mieke kan itek in atl kate ocseki itoka delfín in non mo kuikatia de kuakualtzin yo bueno ni kita non rápido nen yatinemi itek in atl de rápido mo olinitinemi huan mo kuikatia ke kin tsatsilia ocseki para ma yatinemikan nochtin incon paki huan kuak kita in personatin amitla kin chihuilia kuan tiburones pues in nonke kema nonke nen peligrosotin para in gentetin non kin kuakua kinkua porque huehuei ni tlanhuan kin pía huan nen chichikahui huan kuak kita aka pues rápido oran cuacuatihie kuakua porque amo mati tlen amo kin mahuilia huan amo cosa yatinemi tlatek maka kuak okachi cerca nadaroa aka deve xokitskia tla yo kiitak in ye tlakua huan niki in nokseki kikua huan niki yatinemi de mieke de iknime yatinemi nen mieke niki maka pues peligrosotin niki in nonke Huan mistontsitsin kin temoa de tiotlak